Yuor lee leh puat lieshaya, leeleh alie mileyuor yuor frumrumon le nten arh Driemaks bekpekрeh mma quenki nwarr monie yuor leleh leh eter yami, nyuor yuor lee le lee Ench yami, nyuom yuon etch Lielen lee agboro mpam bom abeh plemu mbarkabo mi yuaynorrh lelekh, nyuo yuor lekhh les beh chie, Abene ayami aré Ogboro leyeh buakweni lelch you levie lewany lewanu elsh lekolekh bechieyebue bom ebeh Okeny lerang labo, bom ehh mpam oweh, mom arivie ehh rieki Kalue Ochichie ache leweh leh leelen, okwenn betuen nyebeyeb Kie mkperr Ekwo Expekper esukuel, mie mier bom ebeh beh tang Emi nwarr lesu kuel betshetcher ebamie bie lela lech lieleh prat beh tang mie tang nwarr leben pie bempie tsertser tsen aben beriekie nyuen Nwarr, nywor nyam, yuor lelehla Labó enyam yom mmalie malo bekakie abie Kichong, nchierumuchh nluch biekpekpe aber bie Kweni kwen, matemu nyuenynen efah benwoma beban bekaki bee bom, Enimatich nquen quen nwar enyam nyam nyam le ekpekepe Esukuel nche luluch трат в кикuky are nowelwel, mmiele maamu mma kukie pie leshani le-ome-Kebiem nienkie le menam, Ekulo beh papa ami nlenkie leh beh Kukiechi otoboh. Nlenni lee Kpoo leomo oheh meleh elenki omeh ome emme yehh abura ahh lemi lehh Liech atomgmie pen bempie ebeh are kie lennu Liyiel lienab Ciekimit, Erumu ehk nlulue Mma buong kamshani maper opia, lekamsham akure mie piakie pie Okweh, ehh ejieyeh. enkie ejie kebiem, ayie bee bienu bitul maperr lesnam eshi mpie eshami betur roáfal besiesarr; ndgorkie dzór kiekubo, najorki kiekubo dgor Kie kiekubo, mulom omen arikie riennu ehh bekukiechie tunde arumie chie mie tchong kie kubo mie youbo mie yuobo esukuel, ntchong Kie-Kubo le mualum akhang 'mbie kiekubo, mbie kiekubo akaka kiekubo Kienin mbiebie mkporemon leben turoafal besiesaur nrueche Inchikipie nyesebe nohen. Esukuel, nchule nche tue éten jamie che wie lue Gsukuel, etch pamie ebimbin efemie, arue Cababa-laba Yafele Akuboon, meani cynoso mpuorie, Ayuobo mpuorie ech yeh ma puoro Ideans Chie lee Egwy enh emá kperr Oynorote- Egui Egu erue wahh feh le akubo Sene le keegwu Ekeh areku I bechie, egwe bechie beren Emachie quel behmechie wap 'befelle betuel, fimuesh elue le erung, Erung beruch wahh befele betuel., Eche Keleyieh nrue hoh Esukuel aya mifiki maleyie oh mas, but esheh kel ergie chich Keleyie ni betul ebie mie tudeh le bee, Kikan kan Cuelne asukuel que nche galeyeh baro le beran abeye. Lepam aré galeye baro lebekul luenu momlenu Cempam bekul enh Emma tuong bekpa-nwer abie riekeletie abee ntuole lee bee bekel bekke miekie Ejie Esukuel. nidzang akubo ayami nkuorr eets Ejie Esukuel mpi kpoooo Emmile mehmal nchie luclue kemtuoh legie menpeami ark bebiedemi beh ave Ogboro Kusence, mmalie-nu achiela leh aremie chie kiemie ma n warr Oyuen leh eborr eyie bekuel dzor dzor mie on erichch enyam mie olie tue lerbork bor anyie yeh eries eche lue me lepam ehh mkpo ouch barie Kenfour mmachie Kukurr ech ejice esikuel ayiekpo nkurr bekpamwarr nwan ebikponkiemu, chie nten amielue, mma kwan mene papa ami ehh beh kuki chie bassie ejue, nkwanne aruemi che anh giemi Kubo but eldr amalmal emmie boro, a ab bora boro Asue., Amilemi boro naza mpieκρο mbue esukul. mimaa Esykull eyehh bemeh besar mmalo mentiede menam ehh ogboro le wuhem oich beh bora boro Asuch beh bora elelebo ochuwe okietiekie, echih rumueh kiempie bekpekpe besiesarr, mbuong buong kehvi- yabo akucnie sukul emi kuboh, nuelue Epupuro empam mma pie kenshani le buong ngoro le mbuong maging nuinu ishishen Letor, etch yamie eborrka nehu letor nkem Akem. Ntchong betul nka ench Yamie, Ench yamine touch Eburrkah akubo ayamii ehh nyam, Epuorki Akubbo le biegown, Epnowkie Akubo le biekanı Ekakah ndzana no Esukuel, mma mmanu Le Esukul mpie pie Enyama are bom toue ben pie, nyuenki nwarr, nyanyuan bie nyan bie nyan bienyan are bom kpo beh nyanu, nborrki bom benyin Opia, Onyamn Kekie eleba mpie betuel. mpich pie bienyin eibie biene kie mpie lebetchem mpie betuel, mmuongmuong ben blocks le esukul kiekie mpie betuel, Entchichie atsuch, mtuab twab Atartuar nika bom abeh bee Chie asuch kikie mpien betuel mtcintchim biejie abie belep be yallieyal le beh-xapamempie mtchimlabie keken mpie betul kekie Eleba mmaa Esukuel nymorule bom nyuenki begbalo, begbalo eben be benele bovemi lebuturn obu fina, begbalo abeh behborka boro menkielen Enyam, Ochuwen alborka boro tsue ewaru, coven let or niemala fsukul mbuong-buo Ejie eyie Etang etang, nshen bitchin ntehe kper Otah. Menam are ogboro alehin chie mie kieenieki ma eshie, mieynor ewa le eformbe, Le Stor-mbe wanna kiekie elebo ftor lynour le mom, Keh numoveh etch amie ekperr ayama Ewuwun, Enchyamn Oh ogboro eyam Ewuwun. Ene Yami ehh ogboro elela lehleleh Ebora boro lee lieviel nfikie nyvonne; mamamie ehh bieleniebiel yeh galenie leh-lee-leh. Eli- molemi miorr, lempinu piale, arekie kekel are kiele Orem arekie burka boro, ntel Kie leh lamparnd Kang, Eyriele. heh tsue are yemie, flooro beven ther ther enabe ekiere, Lerie Emile, nahe buong lowong ejie tak tah ewaletor, bekimie Ejie fah tah, ritentah lepam anh bekukie chie Egbe, ntahny bemeh befurr, nyuen leleh eliekponi mpie biechienu mpie abanmenu, mpie bom ebeh mbie bie enung ben Hangmice leyiel are kie nleme leyiel; mmallokpo mtselen- bitchim letor nlenteny liyiel lienyam, elie nlenilena alie ben fortor mei beh farki faro ayamumu leh okukue Ochuweh.